Maq ei olõkiq sääntsit kruusialussit väega kasutanuq, selle et ma-i näe naidõl suurt põhjust. A ma saa arvu, et kuq su laud om näütüses määntsestki väega kallist matõrjalist ja sa-i tahaq, et tuu lännüq mustas.